يا محمد، لا تيأس، البحث عن وظيفة بيحتاج صبر ومثابرة ترى، جرب توسّع دايرة بحثك واستغل مواقع التوظيف وترى شبكات التواصل الاجتماعي ف- فيها شغل وايد، كمان حاول تطور في مجالك عشان تكسب خبرة وتتعرف على ناس في المجال، أهم شي لا تتردد في طلب المساعدة من دكاترة الجامعة والخريجين الجبلك، يلا بالتوفيج.